Ман пухтупази хонагиро интихоб мекардам, зеро медонам, ки ғизо аз чӣ омода шудааст. Он бештар солим ва бо муҳаббат тайёр мешавад. Дар хона ман завқи пазандагӣ ва эҷодкориро ҳис мекунам. Тарабхона ҷолиб аст, вале на ҳамеша муфид. Пухтупази хонагӣ рамзи гармии хона мебошад.